باش نوجدو القهوة كناخدو شي تلاتة المعالق القهوة كنديرهم في البريق و نديرو عليه الما بارد كنحاولو نحركو القهوة مزيان بدينا من بعد كنضيفو الماء الكافي تقريبا شي جوج الكيسان و لا تلاتة نخليوه اطيب على نار مهيلة كنقصو ليها مزيان و كنخليوه اطبخ مزيان و هكا غتكون القهوة ديالنا موجودة